Gny karaza paty misy: paty jaune, spaghetti, maccaroni, apolo, sedaap, paty matsiro. Samby <hesitation> mana <hesitation> fomba fampiasa azy aby raha reo amy fiketreha azy. Ohatsy hoe, mampandevy rano le ajobo ao, iny aloha iraisan-drozy iaby iaby iny fa laha ohatsy ke zany, re- si- si- spaghetti miaraky amy paty jaune rey zany miaraky amy maccaroni rey, anamboara sôsy manokana zany rey. Fa laha sedap miaraky amy paty matsiro rey zany, fa misy sôsy miarak'aminy zay ty ao, la iny avao alaronao azy, la vita zay.